في أحد الأيام إكتشف طفل بابا صغيرا بغرفته، ما كان موجود من قبل، الفضول غلبه في فتح الباب، ولقى ممر مظلم بس في نهايته ضوء خافت، لما مشي داخل ولقى عالم غريب مليان ألوان وأصوات سحرية، هناك التقى مخلوقات ودية قالت له إن هالعالم يفتح بس للأطفال اللي عندهم خيال واسع ،عاش مغامرة ممتعة، بس قرر يرجع لغرفته وهو يحمل سر هالعالم بداخله.